كي نكملو الخدمة نديه نمشيو نتقهواو انا وياه, نخلص عليه بيان سور, نحكيو, موراها نروحو نتمشاو, بارسكو تمشيا فريمون انسان تمشيا سا لوي سولاج, و الافوا مام في التمشيا يقلع ي يخرج واش كاين في قلبه